أجول لها يعني جربي تسوين سلطة <hesitation> كينوة مع الخضار ملونة <hesitation> تحط في خيار، طماط، أفوكادو مع عصرة ليمون <hesitation> بعد ممكن يعني تسوي سمك مشوي مع أعشاب <noise> وزيت زيتون، وتجدمه يعني مع بروكلي مطبوخ على البخار وكوشبة خفيفة، يعني جربي الزبادي مع الفواكه الطازجة وعسل بعد يعني تظيفين عليهم، هاي وجبات صحية يعني ولذيذة.